Komi defata kam mi tefan kusel malla Liɗɗi malla huunde feere belɗum, Nden kala goɗɗo fuu wawan nyamugo nden to onyami wawan vela mo